बहुत से प्राणी अपने असाधारण होयेन की क्षमता के लय जाने जात हैं। जो उनकी सरीर की लम्बाई से भी कई गुणों ज्यादा अधिक होत है। इसमें उनके उल्लेखनीय उदाहरण टिटढा मेंढ़क है। टिटढा अपनी मांसपेशियौर लचीलेपन के सहारे अपनी लम्बाई से बीस गुणों ज्यादा से अधिक छलांग लगावत है। जो उनकी क्षमता शिकारीयां से बचाव मा भोजन के तलाश में लम्बी दूरी तक तय करण में मदद करत है। मेंढक विशेषरूप से तयफ़ॉक्स और अपने सरीरिक कारण की मदद से अधिक ऊँचाई दूरी तय करत है। इसके अलावा पिस्सू को भी उल्लेख क्रो जात है। जो उनकी सरीर के लम्बाई की सौ गुणों ज्यादा अधिक कूद सकत है। यह एक छलांग में दस मीटर तक की दूरी तय करत है। जो उनके ऊर्जा संरक्षण और गति बनाये रखन में अद्वितीय क्षमता को दर्शात है। इस सूची में डॉल्फिन को भी नाम शामिल होत है। कायकी बि पानी के भीतर अपनी गति और मांसपेशियों की ताकत को उपयोग करत है। जो ऊँची छलांग लगावत है। इन प्राणियों की कूदन की क्षमता उनके विकास शारीरिक संरचना से जीवन शैली के लय अनुकूलित है। जिससे बि अपने परिवरण में कुशलता पूर्वक जीने में सक्षम होत है। यह प्रकृति के अनोखी रचनात्मक और उदाहरण है।